Mombanà gitara, gitara a dia karaha vatagna kakazo, fanefa misy tombaka antegnategnany, dia misy tady mihenzagna aminanjy akeo, dia igny zany glingling-n'jareo a dia mifindrafindra i tagnan'jareo roay a mampiovaova io feon-draha zaigny tian'jareo ho azo.